Misy tombotsoa hanigny hohanigna manta regny. Ôhatra zao tsy dia ma- mihignana fruit na mihignana légume regny anao, regny tsara izy hohanigny manta fô amin'igny izy tsy maty zegny vitamine na votrikaina agnatiny akao fô maharatsy azy hohanigny manta ndraiky, ndraindray izy maloto, na ndraindray izy misy mikrôby tsy afaka regny, tsy maty. Mitô <hesitation> mahatônga aretim-bahôtro ka.